Ɓorot, Kwin, Rab, Gbunung, Ned, Noob, Naashin, Naaree, Natad, Niinid, Shuub, ɗiikwin, ɗiirab, ɗiigbunung, ɗiined, ɗiinoob, ɗiinaashin, ɗiinaare, ɗiinatad, ɗiiniinid, Faakwin, Faakwinteekwin, Faakwinteerab, Faakwinteegbunung, Faakwinteened, Faakwinteenoob, Faakwinteenaashin, Faakwinteenaare, Faakwinteenatad, Faakwinteeniinid, Faakwinteeshuub. deen veenu.